مكونات السيارة عندك شحال من مكون نبداو بالمحرك ومبعد عندك تاني الهيكل تع السيارة عندك ال- المقود عندك الكراسة الي يجو داخل السيارة عندك الزجاج عندك لوحت المفاتيح وشكاين تاني فالسيارة كاين حتى ال- العلبة السرعة عندك الزيوت عندك البنزين عندك ال- ال- المقاعد الي رانا تحدثنا عليهم عندك الأبواب عندك العجلات كلهاو هادي تكون السيارة